في الحقيقة ايوة كان في شخص انا مش حابة نتكلم معاه وكانت علاقيت بيه مش كويس. فلما شوفته في يوم يعني تظاهرت ان انا مش شايفاه ومش عرفاه عشان نتجنب الكلام معاه، <hesitation> لانه هو كان شخص بيعمل مواقف مش ظريفة فأنا اضريت ان انا نعمل انا نفسي مش شايفاه، وبصيت الناحية التانية ولما حاول ان هو برضه يكلمني وليت الناحية التانيي وتجنبت الكلام معاه نهائي.. <hesitation>